T'i pìe la cunfesiun, t'i gave la carta e la plastica e t'lu büte s'ën piat e pöi t'lu büte ëndrinta, vische ël furn e chiel a fa tüt